Vata fapangatsiaha zao frizidera moa ty anaraky aminay atiky. Raha kesiky zay io, vata vy zay. Misy fi- raha taly zay eo atsofoky amy raha raha amy sisitrano amy courant iny, le maneno i, le ampiliry anatiny ao amizay ze hany tianao hoajary ao mba hanar- mba hanitsinitsy. Le mandeha i la afaky leralera maharitsaritsy eo. Manitsy amizay i le afaky hajary ao avao na afaky tonga de hany.